dhubi akhan tunen dhub Lilah mshangao ghudio dhagariftii abakhun shangae harkh affan kayethe ufgafetha dhubithan maani won akhantu dhub akha athamithii maani wontun manif akhan itathii inen wonsun aksun hishene Wala aksunen hinbekhu thanaf dhub akhan shangaaa dhub wontun mshangao ghudio hamtuu dhuftini won akhasisun dhansaamuu dhub won akhanataf akhasiitha